मैत कैहदेउ यि घेंटामे टाइ लगाइ अक्को नाइ जन्तुँ । टाइ लगैतियाँ, कि अँटकैतियाँ, कि घुसैतियाँ अइसन फेकुन पता नाइ हे का । खास करके अब यि सरकारी स्कुलमे पढल मनैं उ समयमे कैहदेउ यि टाइसाइके चच्चड अक्को रहबे नाइ करे आउ एक ते गरिब घरका लरका का करबो उहि पैंट, बुस्कट उहिकेल जब्लिल्ले जोहाबे । अब ओम्‍ने टाइउइके बाते छोडो, जुतासुताके बाते छोडो तहिमारे टाइ लगाइ कैहदेउ सिप्पत नाइ आइ सिकल । टाइ लगैना सिप्पत कैहदेउ नाइ सिखमिलल नै, मुल काचिकहतियाँ आजकालके अब गाउँघर घैंन दिख्बो कहलेतिति धिरेसतिति टाइउइके चच्चड आइ लागल हे का । अब उ फेकुन जौन <hesitation> हुने खाने हैं जौन काचिकहतियाँ थोरि रुपैयाँ, पैंसाके स्तर मजा रहल घरपरबार हैं । ओइन घर कैहदेउ यि टाइउइके चच्चड देखा परता काहिक कि ओइने अपन लरका, बच्चाभरिन बोर्डिङ्ग उडिङ्ग स्कुलमे पढाइ लागल हैं । जोन बोडिङ्ग उडिङ्ग स्कुलमे पढैतियाँ अपन लरका, बच्चाभरिन तौ कहिदेउ टाइउइके चच्चड देखा परे लागल हे । नहिंत उइसे यि स्कुल पढैना लरका, पढैया लरकन बाहेक औरे मनैं यि टाइउइ हम्मर गाउँघर घैंन कुइ मनैं फेकुन नाइ लगैतियाँ का । कुइ मनैं ओहके लगाइल नाइ दिख्बो का, यि टाइ साइके चच्चडे नाइ दिख्बो । पहिलेक मनैं ते कहिदेउ हम्मर छिमालिक मनैं ते कुइ यि टाइ उइ जन्बे नाइ करतियाँ का । आजकालके पो जमाना बदलति जाइथे थोरि थोरि सिख्गेल हैं ।